So ni mi latoto cholli ba yanndere goo, iri cholli ko min latoto kanjum woni cillakowa. Mi laato chillakowa ngam mi fira dow mi hoccay ɓiɓɓe geroɗe mi latina ɗe ɓiɓɓe am.